Mbo bâa bég gimbo bilaanti bége uginde bamada flote, bari ño héde, binɓéŧi ma ɓéŧini. Ndi biɓéŧi mo binan túm gjoraŋ gsonsoonji ma a hí ma ma, mbo habe bângi bà loti mo hando, a fiim bâan fo ndaani. Biyaaye, ndi bihab ma mo, biyaanti mo ɓúr ma a hí, biwosa ma mo añaan mo, binan ma sibirsibir. Bimanan túmi a gileer bimanan ɓéŧi, binan túm gsonsoonji ma bintúm a hí ma, wee binan meges ma.